Kanbo bilibe ki yumelde loshiyeu, bilibai, ki munti ki munti, lonicheu, chiki yul ki uwanti, ki muwanti, nyo na bi kokilok, bikokilok kam bo bikokiloko ki yule loh cheu bikokiloko ki do tisuwamake ri cha yuwel luwe wi, bikokiloko ki yuwel lochiyew kiyerah, ki yumel ki kyerako yebet, chi yanchi kieu yerako yiberkori chi bow chi ki kui, chi keu ri chi bow chi dikang kenti chi dikang kenti chi ta dikang gako chi dikang kenti, cho dokankenti, bikokiloko, ki yakanye nee, kange bare, bare kiu ti nee kiu tii chi wobragu lalu yerakoti, chi bow ri chi ku lochi ti chiko, no bwenta chi fiya boh yerang ri bilu tieu woro kami fwand neu chi yah chi kiyaguti chi mwateu, chi mateu ri chi bow chi ku luwh tichiko, loh bikokiloko man na loh cheme chemeh cheu loh chew. Manna bikokitok, fiyembo yaki dowauche mu fiyem bo dowau murdodi yaki yuwel che loche kantiyek yo besh besh, besh beshyo, chi dowu murdodi beu chiki muyi chi mum, dowu murdore beu chiki muyi chi mum, dowu murdore beu chiki mum, chi mom, chi mom, chidimdi, chidimdi, chidimdi, o, cha dati, yachi kwau mulembo di, bo cha dati, Murdo cha dowautiye iber yiber cho mumdi cho dati, cho fatim, cho, fatim, chi chimun luwem. damyo simi simiyo. sumauki chang change chang change chiyek yadda chadakenti yorak cha cha cha kugu tika chang change, no bo cho bumdi, cha yuwel luwe te, tenangi yadda bo atum choti kange fareu, bedi nim adoyagun chi kwenina chu. chuwe fiyembo ki yuwel che lochiki mur, manna nabi bikolilok bikokilocko ki yuwel chi ki yerak, bilibekanye wi, chi sotiki kwa, nyak kwa nyak ki yuwelnche ki korunlkoge yagi yeragu korong korog ge ken wona we yuwel nche ti gen kambo bikoki loko, ki kiuee yereke, kwanya kiyeragu che bwatiyeh wo kwisom kwicheu, chi yerague ti bo chiki bwai bi chi kibwai chi kibwai chidob ten bwakoti bwako bo cha dam tiyew chidi bom ti chi dibomti, nakunfiye ki yeu yo ken, nagufiyeh ki yeu bwantini ken na yuweli chiko kagembo bilibe wi ken na bi kuteh, bikuteu ki mwan ki mwan dendo ki bi kute dendo gwameh, bikutew ki mwanti ki mwanti, bikutichiyeu ki wob buwak. no chi fiyah kang tiyeko kucom kwecheri chi bow chi wom chi wom, chi wom, chi wobi ki nun chi wobi ki nun chi wobiri, ki yie cho chiki wob ki yii, chi yoh yiyoh chi kum chi wobi chi wobi yira chu, chi suwa dorkako, no chan dam yadda mi tikeu, nobelendo bo an dam, chi ywelum chi ywelum, chi fertum chifertum di bilibeu, kwani bou ki fulanga loh chiko, ki bwanti ki bwanti. kebo win wuro ki chiye wuro ki chiye woro ki chiye, yor gwam ki witi kiwinti kagem bo bilibebbo mana ywel yweleh luweh kagembo ki da kong tona tinim kagembo ki buragu beddinimbo mor tona tinim yina biwaltum bi waltimbo, kiyulag chi tik ki dachiyeh nini kong tona, kiborang beddinibo mortona ki mob farowi abotiwi ber wi chiyeh chelako kwama mammane shi you bosa fiya ka fiya ka dor, shido fiyeh kiyi change chiya chi bomken faro wi, man nani biko kilokoshe, man yonah na gomfe, man yonah kwanyah, mani yona tangnim na ywaywarim kwala ne tinimbo, kage bi kuyeh, machi ma chi yonar na chiro, na chem bo chew chembo mi toki kichage yor, cheken kima che na che, an ywelum loh chew no chi ywelum luweri, luwe mam ywelum yorakri chi bum bwer no bwer churi di chi su, bow bo kentagu lam kwama mobka cheko tok ri chin yilou, no bochi toh no luweh kayamdi, chi yenim yila chi duwau muddo bo chi yogti yila chi milagum bwaktinimbo maragimeh. la chi yulum chi yulum chi la chi yotenkanwi, bikokila no yuwel luwe, bo chirandi chiyan dobob, yila chi chu kane nin kambo mi tiki kichaneu, bikokilokom ki yuweu luwe tii chiike, kanye tikanyere, wori tii suwake deker kuwidi suwako an kurayero wori, suwemi kabo, keboi nobo gwam a kwiti, ko na suwe mani a kwitina choka bibiyo longyeu bo wi, cho- cho chi kwidi chi yuwelken lochiyo wiya, woki yuwel, nache woki yuwel nache, bilinimbo gwam yulanka lonichiko yabo win, nagum fiya ki yuwel na chiye kanyenbo wi, ki, da bi tine shi fiatum chifat di uni dati chi morti faromi. far chiro win fiyeh cho chi fertim ka fertika yachi da tiwi ka daga chi bmab ti farowi, bo chi buti ber wi bwentano fiyeh fob ka chikeri, chiyah fartum bitine ri ka far ki yari, chi dati wi finiri bochiyah dawi di no dike kageh fwab chiyeh ri, chi fumwi, yah chi ywel fennakgeh kage yachi wyel ti fenna ge kageh la nachi dawi, bilibe tinimbo yulang ka loh ni chiko maragi ki mamti ki mamti, kebo win woh ki ywel che na chiyeh, boki ywel na chiyeh, boki ywel na chiyeh, boki ywel na chiyeh, chi ywelagum di la nini nahnah yam kinau loh bi swagkulah swagkulah ki ywelche na cheh keb bi swagkulah chew tai cherkang bi chogchoge lon bilohbi swagswagiyoh kiywel che na cher mabona tagnimbo ken, swagswagiyoh ya ki yerang chiyeh bi tuk chiyeh yilageh. yeregu tukchi biyilanti kanye fumer, buwel kanyi kanye fumek, chi yulwelum, yuwelum, chi yuwel7ti7ye manidi tachi gonin gone, nyilogo, bodi chiya dodo nacho yiraken, mani na taninbo an gonim gone nyilogo, bisuwan suwangi kanye bichogilok, yuwel lo chidi gonim gone nyiloko, wori diki kanye bodi mani a dokenti ka dokak, chi churum chure a dotiye an ne dotanye, chiwu mani a nechi dotanyeti, chiwu chi lerm lere, chiya yuwel tiye kangedi chiya yul kangtiyee ko fuwan fuwam wori, kanye nanye kanye mani ayauti na yem far bibiye lochiye kanye bi biyo chi bowe machiya tabanti Chiyan yulum luwi, chi ywel luwe tiyeu chi ywel ki yulang kambo min kiyeti na wunyeu bilibeu loh chew ki mwanti ki mwanti diker yulanka luweh chiko kebo win kowa kidike chi ywelum tiyeh woki che dike yulanka lohchik, wo ywel chiti wo ywel chiti, na firm bo min tokeu firm bo ki bur chew ki mur mana ma kibwatiyeh ki ma ki mur, kebo ki wulom bwatiyeh chi ywelti chike tagnimbo woro <noise> tag nimbo ki ma ki yerang ki mah ki ni bwatiyeh tang nim bilibembo, nafim bo mana yweler chikokage na bi chag chag giyo bi chag chag giyo kambo min tikeu mana ywel ki bwaer tiyeh ki ywel kibi fimer, kage yerag chi ywel ti chike.